<hesitation> kalau makanan yang ayo suko tu kek lobster gitu, ngeliat di tiktok atau di apo tu lihat oaring mukbang tu enak nian, kek pake-pake apo itu saos gitu kan enak nian apo lagi aku kan tinggal di jambi soal nyo di jmabi kan <hesitation> dak bnayak lobster ado pun itu jauh itulah lihat i tiktok tu enak nian, mumpung di jogja pengen cubo tapi uang jugo dak ado itulah nabung-nabung dikit-dikit buat <hesitation> nyubo lobster tapi dak tau kapan ni